پیشوګانو اړه عام غلط فهم دا دی چې دوی یواځې او بې احساسه وي، خو دا سمه نه ده. پیشوګانې مهربانې وي، خو خپله مینه په نرم او ځانګړي ډول ښکاره کوي. خلک فکر کوي یوازې د کور پاکولو لپاره وي، خو هغوی د کورنۍ غړي دي. دغه غلط فهمۍ باید له منځه لاړې شي.